په ارجنټاین کې پخلی ډېر د غوښې پر بنسټ دی. خلک زیاتره وخت باربیکیو ته ترجیح ورکوي چې ورته یې اسادو وايي. غوښه، چرګ او ساسیج یې په خلاص اور یا ګریلو کې پخوي. سره له دې، ساده ډوډۍ، تازه سالادونه او دودیز سوپونه هم خوري. د ارجنټاین خوراکونه د غوښې د خوند له کبله ډېر محبوب دي.